भूमि के नीचे रहन वाले जनवरन के भूमिगत जनवर कहो जात है। जे जनवर जिन्दगी को अधिकांस हिस्सा जमीन के नीचे बियत है। और उनके सरीर की बनावट और व्वहार भूमिगत जीवन के अनुकूल होत है। जैसे कि खुदाई के लाने उनके पाव में मजबूत पंजा होत है। जमीन के नीचे रहन वाले जनवर जैसे चूहा हो गा चिऊटी हो गई दीमक हो गए। साप हो गए और चिपकली हो गई और काफी सारे जनवर भूमि के नीचे राहत है। जैसे जैसे मौसम बदलत है वैसे वैसे वे जनवर ऊपर की तरफ औन की कोशिश करत है।